Mba ahafahatsika mikolokolo gne fahitan'ny masitsika zany da ilay ny voalohan'indrindra ny tsy mijery fahitalavitsy na raha mazava be amin'ny maso isan'andro isan'andro satria iny da tena anisagny manimba ny maso. Da faharoa manarakarake zay lahamisys arety na hoe tsapa fa misy raha tsy mazavazava amin'ny maso ao da mila mamonjy dokotera malakilaky.